<noise> ɔ̀kùɛyɛ ɖìi iku màa bèé ni yila ábua. Kàɖi èé ni ɔ̀kùɛ̀yɛ nì yila ábua, ú nàá ne keɖe keɖe keɖe. ù ɖi iku ma be ni kpàtà ákà, ù ɖi iku ma bo wò. Kayi èé ni ɖòó wo, ákpɛ̀ ayubi wèe màa nyo íɖìkà, u na kɔkɔ ayubì luluulu màa na eɖèɖèùŋò ú naɖi <hesitation> kòkòjákò nì máàlɛ nì máàgá ɛnɛ́, kayi èé ni ɔ̀kùɛ̀yɛ nì ɖòo wo bɔ̀sì, u na ni iku màaɖu plémú nà zá ániɖìkà, ú nàá banìi, Úní ɖi iku màa iku màa kàɖi à ná mu ɔ̀kùɛ̀yɛ ɛ́nɛ̀ɛ ó nó dò nàáa mi kpàtà akpɛ́ blɛ̀ɛ ikle, kíni kò à nàa nì kpàtà iku, kíni à nàáa nì yila ábua iku wèe kàɖi òó do nàáa wò ká. <noise> ɔ̀kùɛ̀ yɛ màa ɔmi fínɛ búáá, bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ, sòkíìm, <hesitation> sòɖòɖì <hesitation> ɛ̀bu ɖò fànìkò. Kini bùà ɔmi fìnɛ, úni màa nì nyi ɔmi fínɛ búá ɖíàlɔ. <hesitation> <noise> bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ, ígbɔké be yize. À nàáa lili bubo, à nà lili ono úni à nàáa kpòkplibìà, à nà tú li áyiti, úni à nà zó bulù nyo ɖɛ́ɛ́ tè ú náa kpókpli. Ú nàa yifá ɖɛ́ŋúú kàɖi ù yifá ɖɛ́ɛ́ ígbɔ úni kpókpli, ígbɔ ɔwɔ bulùà, à nà zò bulùà nyo ɖɛ́ɛ́, ú nàa kpókpli. Ú nàáa wùlì <hesitation> ú nàáa wuli ú nàáa gegle, awu ɛdí ígbɔ uni gegle awu ɛdí ígbɔ úni zì kɛ̀ fà nɛ̀ ányi tè yá, àá banìià wylé ígbɔ ɔwɔ bànià wúlé úni bàáa yì yili si ú náa yìlè ɛnɛ́, úni bàáa zo po igíà, po pegíà si búáá à nàáa po igá kayi ù ɖi ni à nàáa posà ànà posà kayi à nàáá pósà ɛɖíì yá à nà tú si zèe ni kpàtà akpɛ̀ owò nimè nì búá búáá búá kíni búá ɔmi fíà sònìà àáɖì sú elí ówó be yize àminì be nì bubutu ɔ̀kèɛ̀yɛ nì yize àminì bùyòvoe ɔ̀kùɛ̀yɛ <hesitation> nì bubo ye nì yize ke wini.